إذا كنت بعيش بدون كهربي لمدة عام كامل تحدي و تجربة مختلفة و فريدي ، هي تعلم الصبر و الإعتماد علي النفس لأنو شيء مو معتاد عليه ، لكن برجع لحياة البسيطة باستخدام الشموع و الإنارة التقليدية ، بطبخ علي الحطب بسولف مع الأهل و الأصحاب ؛ حتي استفيد بوقتي و أضيع وقتي معهم.